Ñy lilindraza mampiavaky any Torokia moa: ñy fankalazà ndroze, ñy taombaovao iranien, manahakan'izay ñy fankalazà ndrozy azy, aminy ñy lohatao, aminy ñy date raik'amby roapolo marisa, manakan'izao koa ñy fanaova ndrozy ñy ramadany no ñy bairamy, aminy ñy maha firenena isilamika any torokia, mankalaza ñy ramadà roze ñy vola masy, izay mankalaza ñy fivavaha noho ñy fifalia.